टुथ ब्रस एक अंग्रेजी नाओं हय । जा प्लास्टिक से, बाँस से, ऐसिय और चिझकि <hesitation> बनि हुई सकत हयं । हम रोेज दिन खानु खात हयँ खानु दात मे पर्त लगजात हय त मुह गिन्धानलागतहय काहेकि जद्धा दिनको खानु मुहमे सणन लागतहय तओ बासे गिन्ध आन लागतहय । मुहके सफा बनान ताहिँ दाँतमे किरा ना लागन देन टुथ ब्रस बनाई हयं । रोजय खानु खाएके दाँत माजन पणत हय ।